والله، ما يعني ما أعرف. الأطفال من خمسين سنة كبروا وصاروا شياب هالحين. وأطفال الحين ما يدرون شيء عن الماضي. فكل الزمن، وكل فترة زمنية، يكون فيها أشياء؛ يكون فيها السعادة وفيها البؤس. فكل شخص يكون سعيد في حياته حسب المقدرات المقدرة له. فأنت تلاقي أشخاص اليوم سعداء، وأشخاص من خمسين سنة كانوا.